ʻAʻole wau hoihoi iki i ke komo ʻana ma nā hale hoʻomakaʻu, nā hale lapu, kēlā ʻano, ʻaʻole wau hoihoi. Ma koʻu mau wā i komo ai ma ia ʻano hale, Piʻi ka manene, makaʻu koke wau, a ke piʻi ka manene kohu ʻili moa ʻōkalakala loa koʻu ʻili, leo nui wau, a uwā wau, a holo wau i mea e pakele aku.